Ny crayon ndraika a dia <hesitation> fitaovana amboarina ama- amina kakazo izy io izay misy mine apitaka izay agnatiny a dia sady ahafahana soratana dia afaka fafana koa ny soratra soratana aminazy raha ohatra ka tianao ho fafana.